Gny manao azy io ka. Fa hainao avao satria <noise> gn gn' arety koa amzao fa manjeky da gn vata zany mba mila atao matanjaky. <noise> Sitran'izao mba mahavoatoatsy gn'arety ze misy <noise> sy ze mitranga.